اتمنى لو احكي اللغة الانكليزية ، لأن الإنكليزي هي لغة العالم حالياً ، وتفيدني كثيغ اذا سافرتو لاي بلد أجنبي ، تساعدني احكي مع الناس وتعامل معاهم وتقرب المسافات بيناتنا ، وحتى الإنكليزي احتاجه بكل مجالات الحياة وخاصة مجال الشغل وترجمة الكتب الرسمي الي تصلني من خارج البلد.